A regiña Elisabetta a l'é mòrta dòppo settant'anni de regno. Pe-a primma vòtta, unna dònna, Giòrgia, l'é stæta nominâ presidente do conseggio, apreuvo à de eleçioin che an dæto o potere a-o governo ciù de destra da-a fin da dittatua fascista de Mussolini. A Ruscia a l'invadde l'Ucraina, tanto pe dâghe ancon un atro mâ de testa.